کانګرو یو ډول دڅلورو پښو لرونکي حیوان دی چی د مخ پښې یی لنډي او دشا پښې اوږدي دي آ دوي یو ډول لوي چمپ هم وهلای سی او همدارنګه په خپله خیټه کي یو جیب لري .چی په هغه جیب کي خپل نوي بچیان آ ترډیره وخته ساتي نو کانګرو هم یو مهربان حیوان دی.